Ɗun kaa yiite ngee tinnoɗaa tawee ana wuli, ngaɗa e teew oo neban kantiteeɗo. Tinnoɗaa ɓokkaa faa gasa. Non waɗta so yaawa ɓenndude. Ndefu maa oo du ɓennda faa gasa. <hesitation> Annduɓe ndefu ɓee kaa non cifortoo.